Sirona glace fantako zô a: <hesitation> kafe a, la vanille a, chocolat a, de akondro a, de coco a, de frezy a, de zavôka a, de manga.